Allura, pi fari lu colloquiu p’un travagghiu, pi prima cosa circassi di fari na bona ‘mpressioni vistennumi sistimatu e pulitu, pirchì la prima taliàta è chidda ca ti fa partiri cu lu pedi giustu. Poi circassi di parrari decisu facennu capiri quali sunnu li me’ qualità e quali sunnu li me’ difetti, pirchì è impurtanti secunnu mia fari vidiri chi unu sapi fari puru critica ‘ncapu a iddu stissu.